الوكت الي حسيت بيه انه اني حيل محظوظة هو من وكع هاون وجانو بناتي ببيت جيرانه والحمد لله طلعو منها سلامات ماصارلهم شي يعني الف الحمد لله والشكر